Mendoj se ndë Itali numri i specieve të peshqve mund të jetë edhé më i lartë, ndoshta rreth tet-qind. Ekosistemet e ndryshme detare e fluviale ofrojndë strehim për shumë lloje peshqish, të e bërë vendin të pasur me biodiversitet.